Kinetti-ĩ ôlug-ã du muro kanaharti, njirka nuũ, kinetti-ĩ horkusa nuã dûli di tômmuyihidi. Kinetti dunuũ horkusu kohumma gunna dûliyini. Ŋgo anna giba-ã dagi di yuhado: Kinenuwo bapa buĩ, gaŋanuwo zida buĩ čuo. Aũ oor hunã du kinedu čîĩ, yunu hunu yohĩ gunna tohi. Oor numa du kinedu yugonnoo, hačandini, dagi di mannu yuhado: Oor gubudi-ĩ wûni, sogodi-ĩ wûnišiĩ čuo. Yunu turo numaa tigirĩ, oor numa du kinedu dunumodi, tûruzi di yerruũ kohuwo, yunu to su hačandini, yunu du kinedu yugonnãá gunna, du hača čî. Kinedu tawo, yunu nuũ kohiĩ bibidinîe yugó, gunna togusi, du njirka zodi. Numaa tosu tigiroo mannu, kinedu suru, bûri ôlugoo-ã lau mannu kinedu tawo, bûrine, ôlugo-ã mannu njidaku, oor numa du kinedu čûwo, horkusa nuã kohiã tohidi, gubia tûrri. Aũ kinedu yidĩ keker lûli yodiri, kinedu yidanãá, haki mahunu wôyunú. Kinedu oor numa du tamoo, haki tusa dînee-ã gubia yobuú. Amma oor <hesitation> hunã du kinedu yidawo, ôlugo guda-ã četu čûsugo di tedi. Kinedu tawo, yunu a kohîĩ njîĩ bibide kinni tômuniĩ, kôi a ndedî njîĩ ni gûmiĩ, kinedu tawo. Wûdur nuũ tamma ni togusi. Luguran-ã du Alla yuha: « Alla anna kineda-ã čedo » či. Lôko ôlugo-ã njetoo, kinedu tawo gali. Kinedu oor numa du tawo gali, kinedu-ã muro njirka, kanaharti. Muro kinnu yunu a kohumma dûli tohú. Yunu a yibenuru ni enou bozunodi zonjinîe a gunna anna yibeyindã gaŋanu du yibeyundudo, oor hundɑ͂ du kinedu duyundudo yugó. Yunu oor numa du kinedu dunuũ ni kohumma yunu to kuyodi zonjunú, kuyodi bibidunú. Nû kombu landu nunda mannu ̧čôhuri a kînnimmi kinečunu ni yidi yidi di čabčini, yidiĩ yidi di čabčunu ni yaabi hunã yibeyinĩ durumuũ, a koo. Yoo ôzumuri a durtumuũ, ôzumuri ndo, kinečunu ni ndo maša hunã čubĩ a koo dohu yê dûski yê tuganu ni mokunu ni zûrko di maša sagahunu čubîe kor čabčini. A gunna kinedu-ã yohi. Kinedu yidanoo, mbo haki maša a kôwuro yunu tohĩ haki ôzumuri-ĩ mannu čabči čubonú. Yoo čôhuri-ĩ dahu-ã kinedu yidanoo. Haki yidiĩ yidiĩ di čabčunu ni kôi sula hunã du čûdudu ni ada du zogo du bosîe to koo yohú. A kinedu-ã yohi. Yunu a kohiĩ gunna galiyini ni dûli tohi ni baranîe koo, gunna du gubudi oor numa du kinedu dunu. Kinedu tawo, yunu nuũ a kohiĩ tohi, kôi nuũ a ndedî njîĩ gûmiĩ, ŋga landu tunda anna ôlugo dunada-ã gunú, yina Alla ôlukuna tunda du migiza čûo, yina taa kinečundu ni zaga maša hunda mokindĩ zaga, zaga kinečundu čûkã ni landu, a kinedu oor hundɑ͂ du yidao. Kinedu-ã dolo, yunu kohidirĩ gunna dolo du du kinedu čîi. Dolo du tunda mannu oora ndurã du dunduru ni yina ndurã dûliyindie barandiri. Kinedu-ã horkusa ndurã ha dûle yogusi, horkusa ndurã gala yogusi, horkusa ndurã ha babyihidi, kôi numa du. Nuudu tooni wudu tigiroo mannu oor numa kinedu dunuũ zaga du luĩ ndugani. Kinedu-ã muro amma njenu horkusa nuã zonjundú, hača du njuadi, horkusa nuã hiliyunu ni dûli di keyini, horkusa čendu bibidundú. Kinedu-ã muro oor ndunasi, oor numa naamo gunú, mayuo du njûwo horkusa nuã dûliyundú. Kinedu-ã amma ha kanaharti hi čeni. Kinedu-ã ôlugo-ã oora hundɑ͂ čùwo: tadasudu, nedundú, oora hundã du kinedu yugonnoo, anna-ã hoo ni horkusa hundɑ͂ ni dûleyundú, mura du nedi zodi, tartindi. Kinedu-ã ôlugo-ã ha hokini, oora hundɑ͂ du nagi duyini. Ŋga aŋgala nduã kombu landu: Yina šiša yibeduda čîka ada gunna anna yibeyindã oora hundɑ͂ du. Kinedu yugonnoo, haki yibeyundu su anna ambadundú. Kinedu-ã yunu kohîĩ njîĩ, tooni yunu kohiadu njîĩ čenu bibiyunú, dûli di yunu numa tômuyodiri. Kinedu tamoo, yunu numa zonjini, dûli tohú, haki toi di kinedu-ã yina-ã ha muro dûle yogusi ni čenu bibidundú ni čenu zonjundú ni to koo di kinedu-ã yina-ã ha yuhii. Kinedu-ã yunu nuũ kohîi njîĩ hi njirka duyunu ni barka duyunu ni dûli yohi. Kinedu-ã yê yire-ã yê dula. Aũ yiredi-ĩ yina hunã bapi, tohidi, kayuado koo gunú. Kinedu-ã kubu ndur, kinedu-ã aši ndur. Êriski dogu ndedĩ aši tamoo, ši mazi, to muro koo, kinedu-ã teitunoo, ši tubasi. Kinedu-ã kînjigi ôlugoo-ã du yugonoo tohú. Horkusa hundã muro tohu čenú, horkusa hundã muro dûledundú. Kinedu-ã kînjigi ôlugoo-ã du čûwo, ôlugo-ã yina hundã ni dûle du tûrri, yunu hundu barayindĩ ni togusi. Yunu hundu baradinĩ ni dûli di yibedini, yunu hunu zonjinîe yugó. Ai kinedu čîde togusoo. Yina ada yibeduda ada gunna kinedu du čî ni yibedundu ni dûle ni a koo anna-ã su ambadindî čûo. Yunu du kinedu yugonnoo, yunu-ã haki dûliyunu ni dûliyunú, gali ni togusú. Kinedu-ã yunu gunna du muro gubudi čî. Horkusu nuũ kohiĩ mannu muro du tawo horkusu numa tohi ni dûli tohi, bibidunú. Kinedu a ôlugo-ã du yugonnoo, togusú. Yina ada nû durtiã gunna, yunu gaŋanu du yibeduno yugó, kinedu du bes. Amma oor hunã du kinedu duyunoo, yunu hunã mbo yohî čîĩ dûli di tohi, bibidunú, yunu-ã galiyini. Su anna guda-ã ni ambadindi. Yunu kinedu kinnu yibedunã, yunu to dûleyunú, dûli tohú, galiyunú, to koo togusoo, gunna du yunu gubia nakirĩ kinedu-ã. Dagi di yuhado: « kinenuwo ni bapa buĩ, gaŋanuwo ni anna buĩ » čuo. Kinenuwo, yunu yibenîĩ njîĩ, yunu numa dûli togusi, yunu numa dûleyini, yunu numa bibidunú, yunu numa gîničunú, kinedu čîi. Yina ada gunna du gubudi, kinedu-ã gubugaa tadiri. Kinedu-ã tadurdoo de togusú, horkusa ndurã kinedu kinnu tohudu dûleyundú, ndû kohuduroo mannu, du kinedu yugonnoo, horkusa ndurã tohudu ni dûleyundú, to kuĩ kinedu-ã gubia nakiri. To ndû nuwo yina ndura kohidiriã muro kinnu dûledundú. Kinedu-ã muro njirka hunã ndû nuwo, horkusa ndura kohidiriã muro du čûwo horkusa ndurã dûle. 01:24 01:24muro du yugonnoo, horkusa ndurã zida, zida, yina dûmndundú. Kinedu-ã du taduroo, horkusu ndur a kohudurã, horkusu ambado togusi. Kinedu tawo mbo mannu hadar: « keker a lûli toriĩ » Nû ŋîsndu landu « yî a a koo di tunot, tunot, êĩ bûdugi a hi tunot činĩ wôku turo tohoo, kôi to tunotčinĩ kûrtu tohi » Mbozoo, êĩ dunodo a hi yî haki lûli yodirîe ndî. A tunotkaa tunotčinĩ bes tunot su tunot su tunot su tunot činĩ wôku turo togusoo, wô kômiĩ to kûrtu togusi. <hesitation> horkusa ndurã du kinedu barayini. Kinedu-ã muro yina-ã horkusa ndurã dûle yogusi, horkusa ndurã bibiyihidú, horkusa ndurã kanaharyihidi, horkusa ndurã gala yohu ni anna guda-ã mannu su ambadindi. Yunu turo kohiĩ, horkusu turo kohiĩ, njîĩ kôigo ho gûbčini daamo koo, kinedu oor numa du dunu. Kinedu-ã muro yunu kohîĩ. Čusčunu ni kôigo ho činaa njeni, kinedu tamoo, yunu a kohîĩ njîĩ kôigo ho haki de bozú. Toi yiŋgaldu kinedu-ã gunna du gubudi taduroo gali. Kinedu-ã horkusa nuã ha čusčunu ni kôigo turo ho čûdudu njeni, muro diki kôi di yûhudú. Kinedu tamoo, horkusa nuã kôi di hûdiĩ, čîidi kinedu tawo horkusa nuã kôigo ho tigirtu bosi. <hesitation> amma horkusu nuũ turo taũ ni horkusu nuʊ to kôigo ho tûkie tohoo, kinedu-ã muro oor numa du tawo, kinedu-ã čusčunu ni kôigo ho činaa njeni. Toi yiŋgaldu kinedu-ã muro, ôlugo-ã du yugonnoo tohú. Ôlugo-ã du čûwo, ôlugo-ã ha čusčunu ni yina hundã kôigo ho čûdudu čeni, dûli di čeni, toi di kinedu-ã.